یونان د لویديځې اروپا په جنوب کې پروت یو تاریخي هېواد دی چې د نړۍ له زړو تمدنونو څخه ګڼل کېږي. یونان د بیزنطین امپراتورۍ او د یوناني فلسفې، هنر، او سیاست د مرکز په توګه شهرت لري. د لرغوني یونان تمدن د فلسفې، ساينس، ډیموکراسۍ، او ورزشونو لکه المپیک پیل دی.